Iya punna nakke dipappile iya <hesitation> antara motor na <hesitation> oto, <hesitation> tetta i kupilena otoa, ka punna oto kang, punna lampa-lampaiki balloi, apalagi punna <hesitation> takbalaki la lampa, <hesitation> rungki mange keluarga iya, kulle ngasekki lampa njo oto, apala tala hambang-hambang alloki injo iya, punna otoki, apalagi mange punna, <hesitation> rie tu garring ka, <hesitation> haruspa injo di paoto supaya ballo toi nappaka <hesitation> nakasia, injo pole manfaat na injo otoa, <hesitation> punna lampa-lampaiki anre na kianu hambang atau kabosiangki, kah biasa intu punna lampaki anre diisse i anua <hesitation> cuaca ia biasa maingi <hesitation> bosi i, ka punna oto anreja di kibasa punna nganui anreja ki basa punna otoki.